aba viriyani aba viriyani un ma fara yafa ose mu ho doso viriyani mɛ un yɛrɛ mitena a nimasa mu besona matete ɓa viriyani ɓaro uwe ɓɛ a nucozo lo o ɓɛ'a nu lo o mi omi weyɛ ho mu beso so viriyani kuwa